Metewo cúu kowí meewí kaţa bañaan ufúţ bu cíbí unú unţari naţí usëmen semen wu kayán wink waw. Wala usúbal usúbal kásúb ţí ţëkoţan wala ufúţ kádëmb ţí uler waŋ usúbal kásúb ţí uler waŋ waw <hesitation> wul cúu metewo. Metewo cún uko wímeewí kaţa bañaan. Tekënolosi dan dal uko kaţa bañaan <hesitation> uko wí kapar wí ţí ufúţ usúbal waw.